العمر يا بوي وان كان ده حاجة مستحيلة، الواحد يتمنى يكون له فوج عمره عمر، هتجولي ليه؟، هجولك عشان الواحد يحاول يحجج حاجة من الي بيحلم بيها